Ja ndarana na geni thunthe eni ke ximaxi r'uani ge ximaxi r'uani na ya na tsuthuani nuni ya na xaxe nixi r'uani ndithu rugunda tunde eni ya ya na tsuthua ninu ni jan na gunixin nchi ninu nina <hesitation> rugunda tsuthueni ni nune tsji jmaxiye 'ian baya na ya na ya mi chuntha ni mi nenu ni the chujndi chana nixra chuntha na ni nuna thekjana na binye' 'ia na ni nuna na gunthe' 'ia na u tijma' 'ian t'uana na ya na takan thaxithi xingini nuna.